Deftere welnde kam no feewi ko nde cakkitiimi janngude ko deftere Ndikkiri Jom Moolo nde Yero Doore Jallo winndi. Ko deftere holliloore finaa-tawaa fulɓe. Ko deftere welnde no feewi, jalniide, e nder mun jimɗi belɗi, ciimtol gaynaako belngol. Ko deftere welnde no feewi. kala neɗɗo jiɗɗo anndude finaa-tawaa fulɓe e jiɗɗo jalde ina foti janngude ndeeɗoo deftere welnde.